أحب البحر أكثر من الجبال، البحر يعطيني إحساس بالهدوء والإسترخاء. أحب أجلس على الشاطئ، وأستمع لصوت الموج خاصة لما أكون مع الأهل والأصدقاء بعد حب السباحة واللعب في الماء، الأجواء الصيفية على الشاطئ تخلي يومي رائع. الجبال جميلة بعد.